Kua tembiporuko, ani impresora jeiva, jaeko yaikuatiague oyekua vaera tupapirere, kua yaiporu vaera oimeta ñanoi mopetï computadora, oimeta ñanoi tinta japɨpe, jukurai oyekua vaera, kuareta omo funciona corriente rupi yepeai, jaera kua aparato ikavi